Ti kiti ha xhikanó ñoo, na mini ñoo xhikanoti tá kua noti hó ta ngu xakuá yo'o, xakuá yo'o mini ñoo keti xhin dee tí ná, axati yúku chi yuti na keti ná nruyó chí keni taniti ni keneti tá xakua xakua yó noti yúku, yúku na xati tée ha ho o on. ha yuté na xhiti tikuii, ta ngu tiñomi yó, tiñomi yó ñó'o keti na nreiti nreti tí ka mio ñoo jan ná kine naivii na nreiti tanati ta xa kineti naivii una kú, najan nguan kaó na najan ngu chon tiñomi yo ta narukuti tiyoto kati ha koo a chón najan ngu na kixianti, a ti'ilo yó ñoo ñoo ni keti na tona kadakunati a- a- a nridí na ha nruxhí ha nunguan hu u un. ni chutu mió tá najan kuanti a tinana yó a iki yó'o nidajan ta kuantuti na naneti na kixan detí ta duni ñoni xhikanoti a nriohuaviyó, nriohuaviyó ta ñoni keti nreiti nreiti ta tona xa nreiti nguan tada xá tikachí koniti a tikolo konití a chón koniti ta kitijan tu na nrukuti na kuchiti ñóo ta dikan kue keu ni xhí. A ho o on. nro tiayó nrotia ta ñoni tan keti ná ho o on kiti xa ho o on. corraxó na nanrukuti chón xó ná kati ha ho o on. ho o on, ta nru kiti kiti pali pali yó ta ngu tidima tidima yó ñóni a no chitón ta jan ni xa otutiná tona na xao jan ta tuti mio ta ho o on. nida kitijan ngu kiti ha chikano ñó'o.